जैसे लाइट होगी तो अगर मैंने स्विच दबाया और सामने कोई लड़का तार को पकड़ कर बैठा है तो उसे करंट लगेगा।